Agbo-ava, ava mani aba yo kpi ishi kpo osa ngmola, wato aba yishi abe, ishi nayi be mani aba yo ya kuma aba yo ya gyogye na ase agege nggaya lokwumi ni, ava ma, a den, aba yo ya mani kweyi ayo sola gogo, osa aba yo osa ngmola ba yo gba, agyelo yo neneshi aya awoza ni wo onwa ba yi sho, aba gege koyo omagi, aba gege ko yi ikyini sho dahin mani dahin kweyi aba yo eyi sola, yi inyawo gbayayi shifu keyi oni oma aba yana aca mani olamu ni ayai gba mani yi nga tipu koza shinyawo sho kweyi yo wu wu dahin bawa shifu kola kpi inyawo oni. Inya oni ya wu kpa anu, ishi na ayi sola ze mani, aba biwa yi shifu nu ba yanu, ava ni aba yo wa ke eka, aki ba yo na ayi ke eka ki ba re ni, ava ma. Ome aki ba, ase ka ba lona ki ishi, agyo yi ishi sola, aba yona ni lu ki ba tobobo kosa wato aba yogwu mo, okese kosa, aki ba re kpa anu byo oweno kimya kwo oweno ko boki ni yo oloho ni abya ajama wa ozani aba ba ba ba ba biwa obutu kase wo oza rore ka ko okpagye mani oma. Aha ki ba yama, am mani aha ba gege ko tola ki ishi ba kwo, owo oza ka na aba ya ke ebeni ni, owo oza rore ka ko gye ko okpagye ka dede ma.